जमीन ताल रैण वाला जीव छन। कीट भूमीखंड। छिंदरक, फंगस। माइकोबियल जीव कीडा घैंघा। कीडा जू सड्याः लकडी मा रैंदन। ई सभी जमीन ताल रैंण वाला छन।